Tùnå joà guiohà jáhã tionhâ maønã, juønè taã tiánã jáhã tionhâ maønã líã zianã, guiohà zianã çuáâ, zianã nainhå maønã ðuinhà, maønâ guióå nénâ cháâ tsouã tsøã manã laihàmaønã çuáâ guiohà iâ jouà laã. mønâ tionhâ tahå, tahå eínã nénå ñenhê nanhå lùã çounã çuáhà minhà jniánãss saøhå oå liahå jniánã guiohàs, mønâ tøê manã chíã tsouã søã nénå jonã jniánâ laâ çounãluâ saihå minhà jniánâ luâ daúnâ jniáã jáhã eínã líã janê laã jonã nionê zianã manhå tionhâ manhå çanhâ manhå minhà oã manhå meinhâ manhå eínã nénå çounhå tsouã mønâ lùã janê laã jon zianã nonê jáhã maønã ñinã jáhã çanhâ taã tiánã chanâ tsouã mønâ lùã zianã ñinã eínã tønå laã çónhã teínã janã tsùà meinhâ guiohà mønã nenå ñanã mønã çínã Çanhâ taã tiánã jáhã mønâ zianã ñanã tionhâ jáhã nionê jáhã juáhã jnanhà siã guùhà jáhã siã guùhàmeinhâ eínã nénå lùã jáhã meinhâ chíhà jáhã meinhâ eínã paâ çounhå tsouå maønâ mønâ tøê jiáâ maønã jiáâ mønâ jainà ñanâ janê laã jonã zianã jáhã maønã loà jáhã meinhâ eínã manã tahà guøhå taã tiánã æês, jánhã taã líã zoúnhå tsouã guiohàs guianâ guøhå ñanã líã paâ minhà çanhâ jáhã eínã nionê, nainhå maønã ðuinhà nénå tionhâ juønè taã tiánã neinâ jáhã laã tùhå jáhã meinhâ sionâ, ñanã tùh jáhã çanhâ, jmóà jnanà liaê lùã guiohà jáhã panâ iã jléã nénå juáhà jnahà lùã guiohà ballena jáhã eínã panâ taã tiánã jáhã eínã çuonã taã tiánã nonê ñanã loúnã taã tiánã iã çuhå jáh eínã, janê laã jonã zianã tsøã juáhã jnanhà nionê juhå mónå, jáhã eínã lùã çuounã çuáhà guahå tsùâ nanê, jáhã eínã jáhã taã guionhâ mønâ tøê mønâ tøâ ðùnâ iâ çinã Guiaâ mønâ tøâ çaã tóhãs nainhå jmaønã nénå guionhâ taã tiánã jáhã eínãçaùsâ jamønã zianã tsouã çoúnhå jáhã eínã nonê zianã tsouã jmoås guianå tsùã iã çuhås jlaã guiohà jáhã eínã mønâ tøê tauès jáinå jmaønã guiaâ laã jonã jmoå jáhã éinã jlùã tsøã çióhã zaøâ iâ joà tauès jmoås çounã touã jonã tsøã aùnã tsouã iã jonã nénå tsøã aùnã tsouã maùnã mønã jlaã guiohà iã jonã çuhå tsouã ñanã naønå tsouã siâ manâ, zianã paâ jáhã nionê tsøã juáhã jnanhà tiburón jáhã éinã juáhã tsouã manã tahà guianå tsùãs jáhã éinã tsùà çuoã janê jáhã éinã manã tahà zihå janê jáhã éinã ñanã çouã mønâ tøê çounhå jáhã çounhå tsøã tsouã nonê jáhã éinã manã tahà zoúnâs çúhå ðñúnã ninâ juáhã çaã tainã çounã puehà minhà jmønã laã manã jmøhå paâ guihå jáhã éinã, iã jonã tsóâs. Tsøã çounhå tsøã tsouã ninâ juáhã guionâ tsouã nainhå jmaønã oã çaâ nánã guiohà tsouã, zianã paâ jáhã nonê, iã juáhã <noise> jnanhà zianã jáhã riã juáhã jnanhà pulpo, jáhã éinã tsùà liónã taã tiánã çuoã tsøã, çióhå, zianã jáhã liaê juáhã, juánhã jnaàpulpo tsoå éinã, jáhã eínã manã tahà juaâ guiohà jáhã eínãlùã. lióã neinâ paâ guiohà jáhã eínã líã zianã çonå paâ tsouã jáhã eínã nionê raâ tsùà çóhã çióâ oã jñánâ çuoã jáhã eínã tsùà. liónã pahâ iã juønè jáhã eínã tiohâ nainhå maønã jáhã eínã juáhã jnahà calamardo, guiaâ manã çuønè tsouã jáhã eínã liáhã jniáã jáhã eínã, jáhã meinhâ guaâ æê. iã tionhâ nainhå jmaønã ðuinhà zianã paâ janã jáhã juáhã jnanhà sardina jáhã eínã tahà juønè tsouã çounhå jáhã eínã guiaâ jmonå tsouã tióhã nainhå ðuinà. Iã jonã jnaønå tsouã iã çuhå tsouã juønè neinâ jáhã iã tionhâ nainhå jmaønã ðuinhàzianã paâ jáhã nonê lùnã, lùnã jáhã lùnã maønhå jáhã eínã nonê zianã tsouã tsøã çuonhå jáhã eínã nonê tsøã eínã tionhâ nainhå jmaønã jáhã çuonã ñanã çouã tsùà janês nionê, juønè taã tiánã jáhã nionê tionhâ nainhå jmaønã ðuinhà zianã pahâ jáhã líã juáhã tsouã caballito del mar, jáhã meinhâ eínã ðùnâ laê ðùnâ tsøã çuaâ iã jonã jmaønãs raã jonã.